<noise> Este amaxo chi <noise> nivaxa amigo niva kuaxa inkanjan mani ni rancho chayan bueno, vexino vemaxoni vecino xenchi tekaxo nevaxa iin iin uu oni nde uu hu o'on tande on vecina iño kane nde este iin generacion nja nja, sesenta sesenta y cinco, indekane este cuarenta cuarenta y cinco año este treinta asta veinti cinco keni ni kaxa'a akini nde kuata xini nde uu inka sesenta setenta año kua kuatani njauu nikua amigo xa'a.